Naranj c̲h̲oꞌwnu kon giꞌn x̱ib kon giꞌn giꞌn dia c̲h̲oꞌwnu naranj o c̲h̲ikwaꞌwu nis, limun c̲h̲ixkwaꞌwu nis o si no xbibo lëd fruta guꞌn c̲h̲owma, lëꞌ mang xkakga c̲h̲ixkwaꞌwu nis o si no xbix dia giꞌn lëdu, c̲h̲oꞌwnu mang, toronja lëꞌkga xbix diagiꞌn lëdu, xka c̲h̲oꞌwnu toronja, xdoꞌw toronja xbib dia giꞌn xbib, lëꞌ ndzuw, lëꞌkga c̲h̲oꞌwnu xkisa, xkisa xdoꞌw ndzuw, x̱ixkwaꞌwu nis, guanabana c̲h̲ixkwaꞌ este c̲h̲ixkwaꞌwu nis, lëꞌkga xkisa xdoꞌwu, xkisa doꞌw guanabana o xbib dia giꞌn lëꞌduna min dzaꞌl ldoꞌwu, mandarind lëꞌkga c̲h̲ixkwaꞌwu nis, lëꞌkga xdoꞌwu xkisa, c̲h̲ixkwaꞌwu duls o palet, guꞌn c̲h̲owma, c̲h̲ixkwaꞌ gunu, guanabana lëꞌkga c̲h̲ixkwaꞌ palet c̲h̲owma, palet c̲h̲ixkwaꞌ c̲h̲ixkwaꞌwu nis, xkakga naranj c̲h̲ixkwaꞌ palet gunu c̲h̲ixkwaꞌwu, toronja lëꞌkga c̲h̲ixkwaꞌ palet c̲h̲ow- c̲h̲owma.